الحقيقه أيوة، لما كنت صغيرة، حصل إن أنا تظاهرت بالمرض عشان مروحش المدرسة، وده لأن اوقات كان بيبقي عندي ملل من المدرسة، كنت حاسه ان الدروس منله او اني مش عايزه اروح واوقات كان بيبقي عندي رغبه في الراحه كنت عايزه اقعد في البيت وألعب او اشوف تلفزيون بدل الدراسه، بس في الاخر احيانا كنت بحس بالذنب لأن ماما كانت بتبقي قلقانه عليا